اول ذكري في طفولتي ممكن اكون فاكرها كانت في حضانه وانا كنت داخله الحضانه وكان اليوم ده لسا فاكراه لحد دلوقتي لأني كنت بعيط اوي ومكنتش عايزه اسيب ماما ف دي تقريباً اول ذكري اتحفرت في دماغي